Haya, bono buna chibesa, ekero ochibwate nabo ogotwara chibesa mbuya, otware bono, abasani bakomenta, abasani igo bakomenta ekero obwate chibesa. Abasani bono nooba ekewango keria kia igoro bono buna abanto baria bare igoro, bamenyente chigoroba, nari bono otaete babe abasani bago. Chibesa, naende otarendeti buya igo chigogoita, rakini chibesa ekero ochibangete buya, ochibwate, torigo okoafoid abasani buna abwo, ba chigoroba igoro, oirane, ochakere korwa mwao e- eraha otaete chipesa chikoe. Okora make sure mwao kende gionsi nkebora mwago tochakere endagera, amafasi, alafuuuu, endagera amafasi, mwago bamenye buya, mwao nabobakora menya buuuya kwanza abatang'ani. besa, onye gotaete chikoe eraha engiya na obwanchani obuya bono na abanto bamino, ekere bamaete nobwate chibesa, bono nonye na omonto nabo agocha ase eng'encho nobwate chibesa. Nonye na oyo obwate agasida agake iga, nabo agocha, ase eng'encho amaete, nyagete ngonkonyare. Ekero nyagete oria achire ogwaka esabu ere iga, nyagete oria ngochare, nya- nyagete ochire tari ngonchare ochire, iga ataete chibesa ching'ana iga chimokonye nchi chiko mogochia komokonya, oe naki okogani komanya na eraha bosa igo goseeeee iga ang'ani gotesti ase eng'encho mbwate chibesa aigwe ng'a nimbwate gose amaete ng'a nimbwate gokonyora eissue eye nebe igoro, aidha buna eschool fees ibu buna seito iga nachi chigo si- si mina mono, gose ebiombe abwate edeni, gose omonto omorwaire nyagetari omwana, gose omonto omonene, nabo okomokonya ekero otaete bono omorembe omuya bono ngogotebi inde bono buna ogochi omorembe omuya ogochi ocha. Ekero kwamokonyire aidha gose na eschool fees are gocha goakana, na mwago mbuya bare tari banto bono tari omigete nobwate ebese nore na omogoko nobwate ebese lakini bono besa eria tegokoa mogoko omogoko egochi gokoa noyo. Oyo ochire iga achadegete, natagete omokonye ebese maybe aakanere omwana esukuru gose, araruseria omorwaire nyagetari. Ekere kwamoire ebesa eria, kwansa ekere acha ase eng'encho nobwate chibesa goika etoke nkwara mogeni buya nonye echae mwanywa buya na omogati, nere nabo akogoka ng'a omonto oria nangeni buya. Naende, oko- koire esida yaaye kwanyetatwire kwamoire ebesa, ache gokonyera omwana eschool fees. Ekero kwamoire achi gokonyera omwana eschool fees, kagosoka gochia abwo, iga agoteba ng'a, gaki omonto onkonya nyagete ng'aki nyagete oyo agokonya, igwa nabwate obokong'u bwaenge iga eschool fees, onyare koba gakong'aa eschool fees naakaneire omwana. Bono, oria kagokwana, oria atebi naende otebia oyonde, oria atebi naende otebi oyonde, tari bagocha kogosaba rakini batangasire ng'a nyagete namo nakonyete nyagete akamoa, eschool fees. Bono obwo, noro nabu bono obwanchani na eraha eria bono ebesa eria yago yakoa, ase eng'encho baria bagokwanire buya, ekero bagokwana buya, naende gwakonya oria, abwo noe ebesa eria yakora ki, yakogorera omogoko, omogoko noro oywo akogorera. Rakini- ni tari besa gwakora ki, kwanyegora ng'a bono ng'eereri omogoko, yaya igo kwanyegora through, aba kokokwana buya noyo gwakonya. Naende kairaneri ng'a mbuya mono, egekoba ng'a mbuya mono mpaka nyasaye agosesenia ase eng'encho, igo akoa gasibogete yaani gaakwana gasibogete, kwamokonyire enchera ende nyarengo. Bono na egento kende na chibesa echiiii ekero kwaire oria naende ngochi are atebi oyonde, naende oyonde ngochare onye kobwate gokonyara naende gokonya, naende oyonde bono nabo arache bono emergency ng'a. Bono, mbora kwaoa oyo eschool fees, nkwabwate, naende oyonde nabo agocha bono onyagetari, torochi rende naye okorogana nabo nobwate esisoni eywo abanto mbaroche nobwate. Naende ebakominyoka ng'aki aye, gaki nkonye buna riria gwakonya, naende nkonyere oyo bono oria nere okorente oywo onde, nkonyere oyo gaki onyorire obokong'u bore iga gose omwana orwarire. Onye kwabwate naende okobua onye gwatigareti kende naende ookomoa, torochi mbagotebeti mbache bairani, naende ookomoa. Riria kwamoire, nere naende gakongenda, noroche naende ogokwana koria agokwana ng'a gaki nyagete onkonyire gaki seseniwa, gaki naende ase kwarusia birane oo, naende bono ebinto biria bono abwo norio okogora obwanchani bwa echibese ase eng'encho omonwe oria akwana, iga akwana gaikareneti na nyasaye nere agogoseseni ase eng'encho gwakorire ki, kwabakonyire, babere batato. mbache banya koirani bono aye mba bairaniiii barore bairani bono barore mbakoiraneri, bakoiraniri maega ee, rakini kwabororire obwanchani na monto oyo bono, mbora kwamokonyete aye bwebete, bono nere ogotigara na omosigo, bwa ogokorora, na kwebacha ng'a, monto oria gaki namoete gento keria. Bono agonya gokorora maybe nabo araebache, gose anya gogokwani gokoa chipromise chia oborimo rakini aye ngwakorete ki nkwagorete omorembee oo ngwasibogete bono nari kwagorete omorembe, rakini tari ng'a omorembe okogorwa chibesa. Uh riria buna enkwana eria bakwanete, nero ya okogora omorembe, chibesa chirochio by the way nabo chigokobeka obogima obuya, nabo chigokoira nonye na ande, nonya na ega endege, tokorina korwa igaiga, oende kisumu. Obwo tari bwanchani yakoa, obwanchanii bore insaa ase abanto aba bamino. Gotumeka na echibesa echi chiago, na abanto bande mbare bagotwara chibese, bachenchia mpaka abasani, nonya na ekenyoro mwaye ogocha koigwa, aasoa saa sita chia botuko ikomi na emo chia maambi ochire. Bono bogima muna obwo bu mbo- mbomoeti morembe besa echi nchiamoa omorembe oroche, nchimoeti morembe. Ekero chikoete omorembe omuya norii nonya na abanto bagoika kogoikera seino iga iga, noe kanto kande kaba, naye kwarwa, ekere kwarure bono naye enkoro yago ngosibokere ng'a ng'aki, yaya gento gete na- nakora ki, narwete, nonya ase abanto bagokonti bakorwa egento ng'a ng'aki, gose na agamochango kaba ga nkaa nsa aa, naye gwakorire ki, kwarure. Ekero kwarure bono nonya na abanto bakorora bara amo, chibesa chiri chiago nchigokonye. Chibeseee by the way na echi ngiya, nkorora ore nonya na engaki ya maega twakinete, igo kware konyora ekero omoibori agochia koria ebonus, gose chi, gose echae, nari enyama egocha koriewa omochio oywo, gose nari chichabati chigocha korosiwa gose amandasi, gose ebe esiguku yoka. Bono omogo omonto abekeraneti chibesa mpaka esiguku eche eike, amanye gocha kogorera abana amanda, amandasi. Gose esiguku eche eike, amanye gocha kogora gose na omoti bwa eng'ombe omogima, abana barie gose ewiki engima obote boere. Rero bono noroche. mbuna ebinto bire raisi. obobese gotokatoka bore. Nabo okongora ebinto ebi banga kori. nonya ndero nabo okonyora barire mambi banue. Ndero tobwati keri mbuna rero ne chrismasi. Bono obobesa obwo nabo bogokonya igo. Kwanyora buna inga. nonya ke oagete gokora egento nobuate ebesa. Ikete obwate ebese. Igo ekorokwa mvunja mlima. Mvunja mlima eye. kobuna omorima oyooko. okobuna omorima. kori mbuna. yaaniii. Igo ogokwana egento. onde bwensi ogotegerera. ense gencho. obwate chibese. Abwo bono togoreti imani eywo. mbono morembe tobwati. omorembe omuya nori buna. kwo gueta nonya abagaka be. ekenyoro. koumera ore abagakaka babere. batalo. bakora siba. Amarua aya ye ekegusii ki bagosiba nonya ebusaa. nabo okonywa omogoka ogogotebi bana ngaki kwa konya emerongo nonya etano ngabu. isibire insaa naro. Onye kobwate nigo okomwaa. Naende nabo orasabu agoete epara. nabo ogosabu nonye na abanto bane batano. Nabo ekanyarekana toa bonsi batano. rakini. kwaraire babere batato. rakini nekero kwaire aba babere. Goika bwa bworie nga. nga naki gose itwe atatoa? Ase engenche aria ase bagochia koumerana bare na bari bande. Itu nyangete otoa. itu nyangete otoa. Bari bamanyagoteba twamabori otorina. Bono. goika oake esabana nga buna. ekero kubaumera ngaki gokora. igo kobuncha chibe emerogo etano etano etano nge ikere monto enyaye enyaye enyaye. Gokobaa ki bachire ebusaa. bategerete rende nonya esege agwo bakonywa ebusaa enywo. Eye ense eye nyeito ye ekegusii baachete ebusaa. Ki bakonywa ebusaa iri. bagotemba buna ngakii omwana onyagete aa arande buna esereti arande buna emanga. Igo bono oyu noro omorembe chibesa chiao. chiakora ki? Chiakora tari nga igo rende twateba nga. kwa baa onde etanoetano. nga nkera vituko. Ndimo rende okobaa ekero kwa baumeire. nabo okobakuni rimo. Ekero kwa bakuniri rimo. ekero ba kwana mbuya mono kwa gorire omorembe ogotara ko sibogete naende ogosesenigwa. <hesitation> boria buna ekero okorigereria no abagiria. bare korigeriria babeire abakoro ake iga. Nonya abagina aba ekero kobarigereria. ekero omonto kwa baumeire. ekero omonto. onye ne ebesa ogwotwara. bono ebesa buna enywo ekero gwakaniri omogina buna onywo. onya kwa mwoumera ange ne duka. nabo okomotebi. <hesitation> nonya eskuri enusu gabu. Omogina oebu. Omogina oria nere gakogenda. iga gotemba inga mbuya tore. <hesitation> bono omogina buna onywo ki kwa moire nonye esukari enywo enusu. Omogina niga koigu buya. Nere gakogenda agosiba eturungi ari agose na kwa mogorera nonya na amabere kwa mumenterani. ka gosiba igo agoteba omwana ominto aria amaiga asare “omwana ominto asoboke. omwano one asoboke” Omwana o nyagete nere ong'a egento eke, igo bono o- o- okwo nako kokogora obwanchani yaani o ooo omogoko bwa echibesa. Tori gotwara omogoko bwa echibesa kororekana na nobwate chibesa obegete ebenki gose konyanyasa abande. Nabo oratware chibesa bono ogoteba ng'a bwo bwata nyagete beka esere eechera iga abwo mpaka gose nagote nachire, mobeke ewiki engima, abwo bono togoreti morombe o besa. Omorembe bwa echibesa nabo ore igo, kore nonye mwago iga aria omogeni gachire kogotara, gose na ase arwa agotumeka e fair, nkoirana are bono, ogokwaniri naye ogoteba ah nyagete nkoendare eh bwata iga mong'ere efair. Riria kwamoire efair kwamotebia eh gokogenda, ogore esukari, oooochi koroseri eturungi esoere nyomba, na omogeni nere akogoka. Kagoika iga aria nere agoteba ng'a kei, gete nyagete nangorera esukari eh, ayaaya, naende abanto baigwa buya, bono oywo noro omogoko bwa echibesa, bono chibesa nabo chitaete igo. Rakini rende- re tooteba ng'a okwo na ogosiakeri, okwo tari okosiakeri rakini naye okorosia erieta riago na omorembe oo ase eng'encho mmosubati omino ogocha gokwani, gose na anty yago ocha, gokomoa gento ekio tari bobe. Ki kwaumire nonya na omong'ina muna oyo bwa ekenyoro, kwamogorera esukari buna twateba, igo naaye kwarosirie oboamate obuya ase ekenyoro kiago, tari ng'a naaaam na abamino boka. Naende bono gogoeta nonye gwachire rogoro gose na etown, mobutete nonya na egasi aria echwakari ase tokobera, kobwate ebesa. Nabo okoimoki nonya na omosani toende lunch, ekero kwaimokirie omosani twende lunch, bwakane, igo bono omaete, ebese eria yaretire omorembe oo. Na oria na ere nabo agoteba mbuya mono yaaye ase elunchi. Gose noe kimoisaransete nonya na esoda, nabo okonyara kogora, gose nonye estrong'i kegoeta iga togoteba kae abwo eh kibaiirwe, gwaakanire, gete nigo nabarobwo bagokire, nyagete mbuyare. Obogima rende chibesa nkobeka bore obogima bwaba obuya otatiga mbare bagochitumeka bobe, rakini ase ogochitumeka buya, ne nabo okomenya buya na omorembe, ase eng'encho, ooroche kwaa mwabutire na omonto. iga iga chidaeka ibere, nonya na erigena riaetire iga aria, oteba reta hiyo mayai, mwaaterwa abere atato, kwabaakana. Kogoeta nonya na eduka igaaaa, naende ake iga gokogora gose na ecredit kware kogora, kwanyorire omong'ina ong'ana mama omino, gose ong'ana baba omino, nere noare, agokundere esaaro, akorigia e- mbe siringi emerongo etano abe akunjete bunaaa aka ka agasinini karatonye nse gasire, kwamotebia kora gacha eywo yago, oche ogore maambia, eh kora kora tiga ndaakana eye. Omong'ina oirwe esukari ochiire, omong'ina oria oteba aiiii, ptwooo bbbagotwera amate okoboko, ptwo osaboke, <hesitation> nari ogosoboka bono naaa echi na chibesa chiago okogitera, na omorombe bono nooro oywo okorenta, bwa enkoro obwanchani bwa enkoro yago bwa echibesa. Mbono. omogina oiria gakogenda. ka goika mbwoye. agoteba kei bamura omwana okare onyagete. omwana omuya bori osibogete bono ngabu ogwokani kore buya. kogotara nonya goicha etaoni. okonyora nonye abanto bamanyete mbuna kei. nyarembe ororokanire aria nyangete karorokanire ari. ngaki togokora. Moragerie gocha. Iku kiaba. Yaya. twaigu toraisaransa. togambe abere. atato. Noiche omonto nare nanganyereti. induche agochi gocha. gose saa nane. ichi ne chinsa isano chire. Chinsa isano mpaka chinsa isano na isato torochiri chinsa echi gatia gaiga ribaga nerinene. Naroro tugoisara nsa iga tokwane magana abere. atato iga. Tokonya kogosori iga. Chinsa chisukere. Gaki bona togoisaransa. Toisaranse aiga e street. Togende buno toisaranse nonyegaria ase efridge ere gose hoteri engiya iga. tonyegosiba nonya esoda. rende chinsa chiao chisukere. Echwo ne chibesa chigokora bado. aye. otabwati besa. nogende hoteri besa. gese igo okogenda kobwate ebesa. Ebesa eri mwaenda mwaisaransa hoteri. nabo mogosaba esoda. monyungora ori kanganyerete omonto ori chinsa chikoreki. Chiikere. ichi saa tano ichaige. chiachire chinsa isano ne mono. chinsa isano na ibere. chinsa isano na isato chiereti ori ochire omogeni mwa tagete ochire. mwachire. A oteba eeh nduche twabuta asegete na nyategete. Nere ogarimia ebin twabwate o, igo toigwete chibera chia gore omorembe oria bono. tware goteba kegotoka, nonyese maybe gase mwabwate omochango, maybe kogenda mwarenge go kwani nonya abairi gose mbuna mogocha mwarabeka ekerero koroka bare ekerero, guchi gokwani omosubati ase agakare. gochi gokwani omwana. Nabo okonyora babekeranetie nonya chireso kogora tore chireso kogora tore chireso. kogora tore eswenta, nigo okogoresa omogaka eira egoti. Chibere echi nabo, chigogokonya gokora ebi bwionsi. Nabo ogoteba inche na teneneire inu bono, rigia etransporti mbono, bari nabobagochi gochanga bagochanga chinke igo toigwete naye kwa baguseririe. Mbono omorembe oria bwe chibesa korenta nabo bebe ore iga. Tari bono chitware, chibeke arie chionsi. Nochibeka ebengi, nabo okobeka inke. chire, chigokorenda nga. Asore, sengecho kendegionsi gekoganengwa age, naende, tangochi ebengi okanya lominyoka. Nyomba agwo ogoroa iga osoki, egento mbuna kia mia mbiri, ebwata, egeto kia hamsini. Ichio na chiokonyora ore na chio nsa. Na mpesa chiro ewata chio nabo okonyora, mwachire, gure, more eskuod gose mbamayete no bwate ebesa, tobwate, obvious kendegionsi mokogenda egroup, goika okonyara nga mbuna, mbaru geke bakuru, rakini ekenge naye ogokora ki. Naye okorua.